Nǝ gha shǝri don ma mǝlagha shǝgwa kokuwa gara gara zalǝ ma wana shirǝ ma malǝgha shǝgwa na ko ɗafa zǝ ma wsa wnu zǝma ghau don ma nǝ gha zǝm ma nǝ njikwugla tlǝ tlǝ mbǝ migha saanan dolai ˈma nǝgha binchika wa nghan zhamai ka nghan ɓau ra don wqna shǝri ma ndwa nghan na wa ɗa gǝsi wa kha pǝla ra? To ghǝzǝ ra ɗa nǝgha kǝl lokachi bwai lokachi mbǝ ngyi vi wghuna zali ko wghuna malǝghi nǝgha kǝl lokachi bwai nɡha binchika mbwagula wsi nǝgha binchika mbwagula wsi nǝgha binchiuka mbwagula wsi kuma nǝgha binchika nto wa ndza sǝrri nto ka ndza ɓa sǝrriu wana shǝri ma kǝla kundzwulǝna ma yawghugla ghi na ɓai to wana shǝri ma nontǝ zal na ko nontǝ malghǝ na ɗaɗaghǝ na ˈnara zhigli ma nontǝ zal ˈma na ɗaɗakǝ na ˈnara ˈmai to dolǝ nǝgha binchika na khǝzhi wsi to saanan nǝ gha shǝri dzǝgwulma zǝ ˈma ko kuwa nǝgha shiri dzǝgwulmanji wa vǝli zhamai ka vǝlǝ ɓaura dolai nǝgha nǝ ˈma wi zǝmǝrigha gha zalǝ zhamai kǝ rǝ zǝmǝri gha ɓau ra wa zalǝ zǝmǝrigha gha zhamai kǝ rǝ zǝmǝri gha ɓau ra wa mǝlagha nyi mbanǝ ta ɗafa gha zhamai wsashu ra dolai nǝ gha binchika naƙhǝzhǝ wsi gabakiɗaya hakilowa zǝ ndǝɗ dai nǝgha binchikarǝ saanan dolai nǝgha nǝ whangya zǝ ˈma dzadzarǝ zha mai Ɓai ra wana shirǝ ma nontǝ wsa ɓai na ndǝra nontǝ ndwi ma nontǝ nwsa ndǝr na ɓai ya nontǝ ndwi dolai nǝgha binchika ˈma dolai nǝgha nǝ ndǝra zi dizi rǝmbwa ya zhamai nkli ra nǝgha nǝ na nta gha mbi to zhai gha kǝli ghǝzi don ma kǝlǝ malghi fasha kǝli nǝgha kǝl malghi wgi pakǝ kha jikǝ na sǝgh ǝ fai kǝlagha kha na to ma vǝjinwti na wa damuwa ndza kimbi har na gha sǝghǝ ɗana ma zhira shirǝ na malǝghǝ ma nǝza sǝghǝ ɗana ma zhira shǝrǝ na kha zha kǝl malgha nau ka zha kǝl ndwanau nǝ nontǝ malgha nta kha nǝ nontǝ zala nta ˈma niya ɗa nina kyanan dolai nǝ gha shiri malghi dolai nǝ gha binchikari zalǝ ndǝr zhai nuwa kǝlivi kambǝragha ma kǝllǝva nu na nǝ nrayuwa nuwa rǝ sǝghǝ ndza daidai har nǝ nuwa sǝghǝ ya ˈyashǝghi ˈyashǝgha khǝr ˈma bo nǝ kha dlǝ dlǝɓǝ haliya nu kha